oyi dia ba ba tabu'a ba tabu'a sire yan boni oyi dia ba tabu'a ba'a bianɛ ba ɲu bu'a ma tete tabo ere mi wa'a tabo an o ba tabu'a nɛ boni ba we wa'a tabo an mu don to ba vɛ i han mu tin mu tin nupɛ we mana tinza haneza a ba ma cɛ mi hicanu hicanu hicanu bu'a yirawe a mu be so a we um ba yanro lo mi ma cemi an ba'i co ba ma we nɛ han bobiza wɛ na tu'i ba we nɛ han wɛ na a ba lera oro bie bani ba masona we we don ba we nɛ han wian wɛ na han haneza a lera ba yanro mi ma temu ba we mu ma mi hicanu to bun ba we we ɲɲɲɲɲɲɲ